וַחַד מִן אֶלְאָווַקַאת חַסִּית בְּרַאסִי מַחְ'זּוּז בְּזַאף כְּנֵת מִלִّي חَصَّלְת עַלَى פְרְסַה עֻמַּל מְזְיַּאנָה בְּעַד מַא כַּאנְת נְקַלֶב לְמֻדַּת טְווִילָה וְהַאדּ אֶשִּׁי גִ'רִיר בְּצְדְפָה, תַקְרִיבַאן כַּאנְת נְחַדֵּם בְּזַאף וְנְחַאוּל נְטַווּר מִן רַאסִי וּמִן בְּעְד גַ'את הַדִּי אֶלְפְרְסַה בְּלָא מָא נְתְוַקַּע, חַסִּית בְּפַרְחָה כְּבִּירָה וְחַכִּי כְּנֵת עָרֵף בְּלִי אֶלְטַּרִיק טְווִיל וְלָקִין אֶלְבִּדָאיה כְּנֵת מְשִׁי מְהִימָה, הַדּ לַחְצָה עְלִמְתְנִי בַּאש מַנְסְתַסְלֶמְש וְנְדִיר אֶלְתִּקָּה פִי רַאסִי וּפִי אֱלָלה.